'O piatt meje preferito è <hesitation> tutto ciò che è meridionale, quindi sono azzeccato assaje 'a tutta la tradizione. Fondamentalmente chell ch' m' piace assaje è è 'a cucinà, quindi in questo momento staje sfunnann 'na porta apert. Nel senso che io preferisco, cà tutt 'e piatt, preferisco nu grand spavett cu 'e vongole pecchè ci rappresenta a noi dò Sud Italia, cu 'na grande buccia di limone dentro è 'a freschezza verament dà tradizion. Poj che t'aggia dì? 'A genoves? 'A genoves è 'o piatto chiù importante, chell cà ij pozz fa, nel senso che è 'nu piatt ca m' prepar ij cu nu par 'e cipoll, nu par 'e cos e quindi veramente è 'na cosa molto importante. Che dì? 'O ragù? 'O ragù è chillullà che 'a domenica s' mang cu tutt 'e piezz 'e carna aint. Cu tutte le cose che <hesitation> che ij m' vag a scegliere dint 'o maellar, cu 'a tradizion dà carna nosta che è 'na granda passata, rigorosamente fatta in casa, quelle là che vado a comprà dint 'o contadino. Chellallà fatta bon ancor cu 'e pummarol 'o ver. E chillullà è 'o ragù dà matin 'e sett fino 'e doje 'a nott che da tre litri 'e salsa s'adda fa almeno una. E là veramente è 'o massimo dà goduria, ceh 'nu bell schiaffon 'a into, cu nu poc 'e pecorin ngopp. E che si? Si verament 'o re numero uno, pecchè là veramente sì. E che t'aggia dice, poje come secondo, come tradizione, perchè ritorna semp 'o discorso che Sono campano, sò meridionale, quindi a me m' piace assaje pure fare 'na granda grigliata, 'na bella fell 'e carna fatta bene, ngopp 'e gravon. E poi quando e se c' capita 'o fatt 'e sta in compagnia, poi là c' s- sta 'o salame, 'o provolone. Ce stann tutt 'e cos noste che tenimm in Campania. Campania chiaramente che può essere calabrese, siciliano, però sono molto molto legato alla tradizione nostra, che sono quelle meridionali. E che dire, chest è, 'a cucina mediterranea p' me è 'a meglio dieta che c' sta. Ah e e poi ritornann semp 'a che comm fai quann finisci e mangià e t' fai 'na granda mangiata, nu bell primo e nu bell secondo, che fai, che è? E c' sta 'a pastiera 'e grano, 'o dolce nuost, c' sta 'o babà, 'o babà cu 'a crema, 'a sfugliatell, 'o struffolo e chest so tutt cos de 'e noste. <hesitation> E che preferisco? Io fra tutte chesteccà, chella ch' m' piace 'e chiù è 'a sfugliatell. 'A sfugliatell, 'a riccia, chellallà bona, chellallà fatta ancor dò pasticciere ca teng sotto casa, che all'età 'e sessant, settant anni s' fa ancora 'a sfugliatella fatta in casa fatta a mano. E chell verament è nu, è 'na cos. Comm s' dice, è 'na sfugliatell, ma putimmo dice pur che è 'nu grande babà.